أنا نميل للمبقبقة أو الكسكسي هو المفضل عندي، لكن أوقات صيف نميل الأكلات الخفيفة سلاطة أو المشاوي، وفيه إيش تاني نحب ناكل الأكلات الدسمة، كيف <hesitation> كيف الكسكسي، كيف المجدل كيف المبوخ نحب ناكل <hesitation> كل الأكل المبوخ، سواء سبان ولا كسكسي ولا شعرية مبوخة.